aia ʻekolu <hesitation> lumi ma kaʻu wahi hana. ʻo ka lumi mua ke keʻena, aia ʻelua puka aniani nui. ma ka lumi papa kula kamaliʻi <noise> aia kahi, lua, kolu, hā <noise> ʻeono. akā, ʻelua o kēlā he mau ʻīpuka aniani nui <noise> a laila ma ka lumi papa hiʻipēpē aia <noise> kahi, lua, kolu puka aniani. a laila, kēlā ʻīpuka nui he aniani kekahi.